सकुर अकरिति बरहगर करने आमे गावर किसमान हुरु हुरु मास पाइ जाने मौआ मास, दोरिखणा मास उर मास खाले आपना सुकुर दोरखन तो बहुत बारे आर आमे की करो। जटी आप बारीखार दिनो दाइगेबो पानी आमे की करो, जाल लोई जाइ, हेटु मास थोरो धोई करो दिलो या हो, धुनिया के धुई लो। धुनिया के बासु टाग तार पे टुटु पेलाइ दु, दी फुले आमे की करो, धुनिया के साफाठाफा कोई अमे की करो, केटी आबा प्याजर पाठ होग। अडर पाठ होग, जाल लोई किया होग, अमे धुनिया के धुई मिलोई काती लो ताती लोई अमे की करो, के रहे थु बहाई दु, बहाई दी तात अलाब मान तेल लिलो। अलाब मुमल दिलो, अलाब रंगुरा दिलो, दी फुले आमे तात के रहे मास तु बहाई दिलो, बहाई दी अलाब भाजी मेले ठाको निहन बहाई दिलो खेटो पानी दी नवा नाओ। अमे तार जीटो ठाक मारी डिलो, हे फाफटो इदे पानी तात धोई जाई, हे फाफ़ोर पानी इदे तात खेजे, अरो खेटो आमे की करो भाटो लोगड खाइ दू, खेटो जिदी खाओ। अमे शुकुर अक्रे दी बूर धुनिया हो होई थाके, हे करणे खोरु मास तो खाबा लागे, खोरु मास असनोल दे इतिया अफसीजन, बारीखा दिनोट सीजन थाके। करण हेबो बोनोरीया मास बारीखा दिनोट पानी लोगे लोगे मास तो आहे।